Lawas, atsura atul a watala, a pupua ngali <noise> iaa ba <hesitation> asaiti - asait alengi gim ngali gita <hesitation> iaa ta sen axui xenken sen we? <noise> Lawas iaa ba se til tsali, uba tuoli no xenken lan marang kapala atuoli aisu no - aisa no marang sobuk ina xenken uba tuoli lalon abia marang, o mil u ba guraiei itsilen abia xenken ngali naba ias axau. O mil maba arutli num dan la <noise> lalon o nawe u magitim marang malang ngli xosara <noise> ngali axau abia xenken, arut langen lalon milmaba una atsigali <hesitation> num kakalis la lalon ngali uba lasi nawe a le a le tso sin abia buxu ina abia Kakalis, ase pupua abia ngali uba axos axautsi papa ie. Num le na watwat. Ngali bia nawe bia <noise> mara xenken taman ta manman lan abia kabala naba san o mil maba, <noise> una awatwati nawe ase-ase masos uba lasi naba rom pura, o milmaba una sali tsaren ie ngali naba xalkale ngali <hesitation> axos ngali a naba la pura axau o milamaba una sali. Ngali uba angen taman.